स्वतंत्रता शब्द के अर्थ हावय बिना कोनो दबाव के काम करे के शर्त या शक्ति। अइसन हे कि लोगन मनके करम म कोनों रोक नइ हे। अंग्रेजी म स्वतंत्रता ल लिबर्टी केहे जाथे। आजादी के जरूरत के बात करें त स्वतंत्रता वो साधन हावय जेकर। ले नवा विचार, रचनात्मक कला, नवा उत्पादन। जीवन के गुणवत्ता अउ विकास के बढि़या रद्दा विकसित होवत हावयं। वर्तमान म ए मेहनत ले अर्जित आजादी के सेती कई। राष्ट्र प्रगति के अपन सर्वोच्च शिखर म हावयं।